Mudu ja kaajna tichi tichi xeejna ndii dita chiidu'ukuna dita xeejna tichi tichi xeejna tichi nuun chikadu ndiuutiaa xeedina ndiuutiaá ndii tichi tichi xeejna ndi'i torta yuunka xeejna tichi tichi kajna tichi ndii taco, tarta, chicadu ndiaa jiaa xeejna ndi'i tichi.